لا ما كنت راح أطلع عالمريخ ما أبي أطلع من المريخ لما هو، عاجبني كوكب الارض، هون وسط أهلي وأصحابي وقرايبي، <hesitation> شغلي، كل شي هون، إشي رح، <hesitation> إيش بيكون موجود علي المريخ زيادة <hesitation> مو موجود هون، يا اخي حتى روح المغامرة على كوكب الأرض، لما هو نطلع برا كوكب الأرض، خلينا جالسين محلنا.